Fomba fifandraisan'ny samy bibikely an, <hesitation> mifamofompofona. <hesitation> Rehefa mifanena ry zareo an, dia ohatran'ny mihanahana kely iny dia mifampiodinkodina eo dia <hesitation> mety hoe amin'iny izy mifampifofona izany an, <hesitation> dia <hesitation> mifanerasera izy amin'ny. Mifandray.